anin hoo woan laam took duraa biit anan yedeen, icecreamiif hiyoo pizaa, iceecream duraa bitaa, maana pizaan, ishin sagalee dukub biriatii, inamaa durtii pesaa ishian anhinkarkartuu, woansuun kulin woan choleamuu amoo icecreamin abansun gamachuu kabaa malsun abansuun maan itaa it gamadaa duub woan akasii suniif chollea.